Për i citi ch'a van a scola fin da l'elementar al e bel ch'amparu ën po dë poezìe a memoria, però a devu pa esi tro lunghe, a devu co pa esi nuiuze u dificil, a devu avei dë rime facil e l'ubietìu principal al e che se stüdie coze a memoria t'alen-e ël servel propi ën cula part li d'la memoria, a diventa pi ën gamba